de eme nggoo manga hewan sot ata rantang daku'n hitu kaka lewe. Kaka lewe ho'o gah pande keta lelak ite, pande lelak tite rantang kole eme lewe weki'n, rantang kole eme akit ite. Manga racun hia akit ite pande mata ite, pande mata manusia. Hia kole pande lelak ite, ngoeng keta hia pande lelak ata, eme manga lonto dite tong eme lewat kaut hia bolo mai dite pande lelak tite. Tara rantang keta laku kaka lewe ho'o ali danong teman daku perna akit le kaka lewe hitu. Kaka lewe ho'o pande teman daku hia lentem, lentem ho'o hia gah dade one puskesmas. Untung manga keta perawat nganceng campe'n teman daku ho'o sehingga hia gah aman nang ta ho'on. One mai hitu aku rantang keta ular, kaka lewe, rantang keta eme nggoo cumang, rantang keta e- eme lako one puar rantang ita kaka hitu. Rantang eme akit, karna pande keta mata ata eme toen lentem ata. Manga kole danong one roas kopi pengaru cama keta warna agu kaka lewe ho'o warna ta'ak, cama keta saung kopi. Toe ma bae le m- mama daku jadi'n gah akit le kaka ta'a ho'o one lime. Mai one mai hitu kole aku rantang keta eme nggoo gah pua kopi eme saat pua kopi one mai uma. One mai hitu kole manga nepa, nepa ho'o danong manga kakek daku dapat nepa. Nepa ho'o dapat one liang. One liang danong ise gah ngo deko nepa ho'o pande mata emi lise nakeng nepa ho'o nganceng kole hang. Manga ata toe ngoeng hang, manga ata ngoeng. Nenek daku danong hia keta ngoeng nepa, nakeng nepa ho'o kole nganceng hia eme cero lite keluar hia minya, minyak ho'o. tae de nenek daku nganceng pande urut weki dite eme nggo beti beti weki mai ne- one mai minyak nepa ho'o. Manga kole danong, pas panen kopi manga kole kaka ta'a, kaka ta'a ho'o kole nganceng kudut hang. Nenek daku kole hia danong pande cicik liha loke'n oke liha loke'n, abis tu cero liha kaka ta'a ho'o agu minyak hang lise. Tae'n kaka ta'a ho'o neho keta hang nakeng manuk, tae dise cama keta, cama persis keta agu kaka ta'a agu nakeng manuk. Aku toe manga perna di hang, aku tombo mai one mai nenek daku danong, danong ise donde keta ngo pekang ikang, ngo kawe kawe one puar kaka, kaka lewe, kaka delap, donde. Ai danong ata danong ngoeng keta ngo kawe kawe nakeng ata kawe kawe hang kut jadi pareng ute, pareng nda'uk dapat nepa dapat kaka ta'a dapat kut olah jadi nakeng. Nganceng olah jadi emi minyak kudu eme beti urut pake minyak one nepa, ular nepa.